Egipto jaevi jëräkua yeyeva, kuape yaesa va jaeko ɨvɨtɨti yepeai, jaërämo oajaete araku, mbaetɨvi ama oaete, ëreï oïme oiko reta kua tëtäpeva